כ'וואלט ענדערשער געוואלט מאכן ווייניגער געלט און הנאה האבן פון מיין ארבעט און דאס ליב האבן, ווי מער געלט וועגן כ'האב שוין געארבעט אין גענוג פלעצער וואו איך האב נישט ליב געהאט און ס'האט זיך נישט געלוינט די געלט, אבער אויב מ'האט- מ'ארבעט ביי א פלאץ וואס מ'האט יא ליב וויל מען אריינגיין ארבעטן מ- איז פריילעך, מ'פילט זיך בעסער, ס'לוינט זיך אסאך מער ווי צו מאכן געלט וואס דאס איז נישט דער עיקר